Manfaat sabon, banyak manfaat sabon tu, pacek jugek untok kitek mandi e kan, nyabot sabon nyabot e ape e tu, nyabot badan kitek, pacek juge untok kepalak kitek men kitek dang habes sampo, dah tu pacek jugek untok cuci tangan sabon tu, banyak fungsi sabon tu, pacek be amen ade tu men wang la katek ape- ape lagi sabon tu untok nyuci pereng pacak juge busa e tu sabon tu, jadi banyak nian fungsi sabon tu sebagai sebagai bagai bagai macam bagai bagai macam sabon tu, pacak jugek kitek tu untok nyuci tangan dem nyuci tangan tu untok segalek macam untok nyikat kaki kite tu pacak jugek sabon tu, ha dah tu untok kite ngelap- ngelap ape mak itu yang kite dang dak abes dang abes super pel lantai tu untok ngelap- ngelap lantai tu pacak jugek la dikit- dikit sabon tu, jadi banyak nian fungsi sabon tu, paleng begunek tu adalah sabon, men kitek katek sabon eh pacak jugek la aman juge kite, men kite katek sabon tu lumayan susah la, tanpa sabon kitek tu, jadi sabon tu paleng butuh sabon tu paleng butuh nian sabon tu.